الايام المثالية اللي تبدأ صباح عادي اصحى على صوت مريح واخذ قسط من الراحة قبل مبدأ يومي عادة احب ابدأ صباحي <hesitation> بكوب قهوة دافيء وأجلس في مكان مريح عشان أستمتع بالهدوء واقرأ شوية وبعدين أروح أتمرن شوي وأحس بالطاقة تنعش جسمي وفترة الظهر اكون مع العائلة والاصحاب نطلع مع بعض.